﻿A rayuwa ai rayuwa ma anca taƃarƃar takau rayuwa anca talakana <hesitation> na mena'abai talaka na sukunibai, talaka ka waɗabai, talaka rayuwani na waya ma'akata matsala, ma'ataka kuttu, kuttu na miya ka wuna waɗa ma Nninakabai kai ƙwaraku ikabai wahalama duniya shaka jama'ah goma dum ayam bakar-kare wan menta miya, menta me miya ni ina to menyi ance yintakau wani kala cawan ka anca waɗibai, cawan rayuwa ka sauki amma anca rayuwa nadibai wahala akata wahala, wahakam mazuni ka jaga baɗi ka'yu karyawa ma”yawabai dagwalo ta 'yawowka wa kasai abokabai kafata ariya ka kuzimka dikau a riya wano ekabai toh rayuwa naye rayuwa ai taƃarƃar takau rayuwam anca kicay'an saidai Ndagei iletum saukinih kuma <hesitation> kuma murobaka tala burbatum Ndage sanya taimu menyi amman harga Allah ma'akata talaucikam harka Ndagei ma'akata wahala saidai Ndagei iletum saukima rayuwa saboka Nbadi aite aiyanayii mike itaka tsada Baharima sawa waɗi tak cawan mujanaka buhari murtala belu sile ka siisima. ﻿Sile baɗu dibero anca kice dibero dubu kunu kwatai dubu ka ɗari baɗu toh waɗi 'yu kwarakuibai waɗi iko 'yakarayi kastako ancafa ma'akata kuttu baya ma akatoh walwabai harka Ndagei.